komið þið sæl og verið velkomin í menninguna leikritið Gullregn í leikstjórn Ragnars Bragasonar verður senn að kvikmynd og síðar

á tökustað sem í raun er heimili í Breiðholti þetta fjallar um fjölskyldu í Breiðholti aðstandendur og vini fólk eins og okkur sem er að berjast í bökkum og leita að lífshamingjunni eins og allir en með misjöfnum árangri Indíana Jónsdóttir er kerfisfræðingur félagslega kerfið án þess að þurfa

ef við hefðum tíma hún er margbrotin kona býr hér í Breiðholtinu og hefur komið sér vel fyrir hún lifir í algjöru öryggi hún er ekki mikið fyrir samskipti snillingur á kerfið hefur komið sér upp ýmsum sjúkdómum

er búin að sjúkdómavæða son sinn sem er orðinn fertugur og trúir því að þannig lifir hún hún er dálítið óhugguleg manneskja en hún er ekki leiðinleg þetta er ekki pólitískt verk þetta er fyrst og fremst bara mannlegt hafa hafa sína kosti og galla

þetta gerist hér og nú í íslensku samfélagi

sjálfkrafa pólitískir að einhverju leyti en lögnin hjá mér og nálgunin þessi mynd okkar fjallar um stærsta drama sem Indíana verður fyrir á sínum

sonur hennar kynnist konu sem hann er tilbúin að eiga og elska þá verður Indíana afbrýðissöm því þá á hún engan að og ekki nóg með það að þetta sé heldur er hún útlendingur og Indíana er ekki mikið fyrir útlendinga leikstjóri ársins er Ragnar Bragason fyrir

ég hugsaði strax á frumstigum þegar leikrtitið var að verða til

og áður en ég skrifaði endanlega enda sem kvikmynd líka fyrsta leikverkið sem ég skrifaði og setti upp ég hugsaði

enda einn daginn sem kvikmynd ég verð að færa fókusinn yfir á sviðsmyndina hér er búið að setja upp bakgarð og auðvitað

tákn verksins geturðu sagt okkur svona sextíu prósent gerist inn á þessu heimili ég

dag og nótt og allt það það var tekin ákvörðun um að smíða leikmynd Heimir Sverrisson hannaði leikmynd og fékk svo

finna til allt þetta smálega þessi íbúð varð eins og

það er hægt að fara í gegnum Íslandssögu síðustu fjörutíu ára einn og hálfan mánuð sko við erum með svona

aftur að kvöldlagi og svo er þetta prentað á báðar hliðar þetta er saumlaust tjald tuttugu og fjórir metrar sinnum sex þar sem er dagur öðru megin og nótt hinum megin úr sumri yfir í vetur því að næsta sena gerist að vetri stúdíói alla daga